Kauso ki fozi le'ingo kauso misali ki la'yanko kute saiko namin sumbodi taarenko zatti, nako zafko sombodi terammi to sani wammi muwanɗi muwanɗi sanina dino sani sanito, to sani wanse na koritommi kofarin ciki sosai kidudurabu namaiko dama ma harkofaɗa 'yai moɗi sannan biya toi lekoi lekoi kolshe zeni amma nagafko sumbodimmi fosi la'itkommi nani baditni intommi ko kolshe zaini kebiya ko farin ciki anta ei moɗi ko kolshe zaini <hesitation> atom rayuwatko lagak gatam sumbodi dimma nagfko somboɗi amma nagafko somboɗin bummi toh shikenan gada 'yani ka'a a gada 'yani ka'a, amma nagafko sambodimmi to sai la'e shikenan ko lanko le'enkoshi rubutiti fuzzi le'eshi nasani korinkommi ina farin ciki ko nako